Izaho zen̈y koà andeha hiasa ràha tsy maintsy indesiko zen̈y an̈aty sakanakà ao: lakile ny birô nakà, rano, stilô ndraiky kahie na blok noty hely fo tsao misy ràha tokony ho raisin̈y. Avy iô portefeilly, karty jiàby, <hesitation> kara-panondro, ràha jiàby zen̈y.